Ani hamjakma chamungni rok khe godok chakhwui mosodedng mangso tei mwkhwui. O chamung no songna bagwui kwbangma manwui nango. Godak songna bagwui moso kwthang berma alu mikhon ganithal tei kosoi. Chakhwui songna bagwui nangma manwui rok khe soda dal tei mwkhwuitwng. Mosodeng swlamna bagwui moso berma piyaj tei dalokjagnai mwkhwuitwng. Mangso mui songna bagwui nangma manwui rok wngkha moso piyaj rosun donya jeera gorom mosola tei thok. Amo baade bo mangso mui o alu tei tomato no bo dalogwui mano. Mwkhwui songna bagwui thentwrwui borai thaiplok kwtwui moso kwthwui tej pata nangnai.